أسوء رياضة و لي ما نعرفليهاش <hesitation> قاع هي الـ <hesitation> و كتر من قاع الرياضات هي الـ البالو. ما نعرفش نلعب البالو. <hesitation> في الـ الـ ليكول سياو يعلمونا بصح أنا ما كنتش نعرف نلعبها.